<noise> waaw li ma mujjee lekka loolu, man damaa taamu man suma suma reer sax dama ko dee denca pour su ma xëyee su fekkee la dama ko dee tàngal, xam nga man dama dama bugg maalo bu tànga. So suma reeri démba moom laa tàngal tey, waaw so maalo la, ma <noise> lekk ko, naan suma ndox bu tànga, man loolu moo dee nekka suma ndéwal lu si gën a bari. Su demee nag ba nga xam ne naaj mu ngee àgg si te léegi-léegi su ma amee comme exemple mburu mun naa poñse walla leneen, waaye su ma xëyee suba moom su ma amee suma tea, ma am suma maalo bu tànga, man loolu moo dee nekk suma ndéwo. Bu fekkee ne damaa dem pour liggéeyi nag nga xam ne nekkuma si kër gi, boobu man boobu awuma choice, waaye bu ma nekkee si kër gi moom loolu moom, loolu mooy suma te loolu moo nekk li ma li ma mujjee lekk tey, waaw maalo bu tànga <noise> tà- tàngal ko te teg ko <hesitation> ji reer bi démb laa laa tàngal ba mu tànga ma lekk ko naan suma ndox bu tàng. <noise>